Wor kunne adha kabu mal akan waq kadhaa wot chachati inama kulli woya dedertu nekete woya jilbir is mur nekee kadibi ared ufit lakisati adha ishiati adha gudioa kabdi adhan tunne adha dansa adha mal waq kadeten hori gorani tari dani sirbeni waq kadeteni adha akana kabdi adha tunne adha dansa inama dima wol feduu inama amtan wo lafakee waq kadet inakulli sharti dufatia kabuu.